اپریل د سبکۍ په معنا دی. اپریل د نویو راټوکیدلیو سبو وخت دی. همدرانګه اپریل د غاټولو او زیړګلو د راټوکیدلو وخت دی. اپریل د نوي پیل زیری دی. اپریل د ښوونځي میاشت ده. اپریل د زده کړو میاشت ده زما لپاره او زه عموماً په اپریل کې د نوي کال د یوي نوي پیل لپاره اماده ګي نیسم.